איך בין זייער שטארק נישט אריינגעלייגט אין ספארטס, סוי, כ'ווייס נישט וועכע ספארטס מ' מ'שפילט אין די פלאץ וואו איך וואוין, אדער וואס מ'שפילט נישט און אדער וואו אזוי ווי וועכע <hesitation> ספארטס אונז האממיר די בעסטע שפילער <hesitation> אבער כ'ווייס אז כ'מיין אז סאקער מיט בעיס-באל זענען גאנץ באקאנט.